عشان تحزم حقيبتك، أو شنطتك بكفاءة. أول شي خلي عندك قايمة بالأشياء اللي تحتاجها، عشان ما تنسى شي. بعدين بلش بترتيب الأشياء الثقيلة، أو- زي الأحذية، أو الملابس الثقيلة، حطها في القاع، عشان تكون ثابتة، وما تتحرك. بعدها حط الملابس حسب ترتيب الإستخدام، ولو- وإذا عندك أشياء صغيرة، مثل الجوارب أو الإكسسوارات. وأخيرا، لو عندك شنطة يد صغيرة، حطها فوق.